الحين بانبدأ رحلتنا السياحية بالباص هذا. باندورأولا بانشوف با نوري لكم على مناطق التسوق وبعد شوية با نروح أماكن ريفية جميلة يعني بنشوف مثلا بعض الجبال وبعدين بعض مناظر البحر ان شاء الله.